Shchi ko dɨ sɨo mɨ sɨo ko asɨo dɨggba nɚɚ sɚ hɨdɚ gwa ɗa chi suchi ka gɚ sɚ hɨya sta hɨya dzɨ dɨsɨo ka sɚ huɗaah muni huɗaa ggkɨn muni huɗaa hɨya nza sɚn sk kulagaau aku tasɨ tɨmɨ ndɗ hiye ka gɚ sɚ tasɚ hala woi chi hɨya pɨna gɚkɨn amma him nzan him suo ndama dɨ suo zoko ngɨye shin muni huɗaa gɚkin a nzaa nda gɨnachih ti nza ndɨ gɨna chi fetɚ hiɗɚ a nzaa ndɨ tsama kozɚku ti tsaman fɚtɚ hiɗɚ anza ndɨ lɨmo mɨndɚ bɨrɚ bɨrɚmɚ nɚɚ ɗɚrdin ga shin ka nzan hagɨn bwau ti rɚtɨn ka fete hiɗɚ ti tsana shin ka fetɚ hiɗɚ amma sɨu chi dɨgɨ cha kɨrta ka sɚ huɨɗaa hɨtya kula hɨya zɚkonɚ hɨya gɚ dɨ sɨo kasɚ gaa ti pɨna gɨkɨn ndama ka ndama ka monkɨn dɨgɨaa pɨna gɚ sɚn sɚn shiye bwang nda zakɨrɚ. Sɚn shige bwang ti wa zokoni madza ka rapakɨn shih swang him unan dɨga biɨ him sakɨla a rigwa ka rɚ sɚ huɗaa ahim naha mɨndɚn mɨn manu a lɨkachi to tsama monkɨn tɨchi rɚ tɨchi rɚn shiye lɨkya chi tɚɚ fɚdɚgɚn ko dɨbargi koka lɨmo sha zɨmgɨ famɚn tsagɨchi mboɗzɚn kɨtsagɨ cha wuyen, tsahagɨchi sɚ wuzha chi nɚɚ zɨkoi hɨcha kɨtsa wugen gɨi ndacha mboho kabu ndacha rɚ shi wuyekɨn cha pwaɗɚ dɨggba nɚɚi dɨsɨo dɨsɨuchi sɚga legɚɗi fwaɗ dzɨkɨn ka tuf kabu rachi sɚ gichi nɚɚ dɨ barka suchi ngga sukɨn suomɚn tsu kasɚ gamɚm dɨsɨo dɨ zɚkonɚ dɨ sɨo dɨ zɚkonɚ ha nda ɓan hɨya tsama sɚ dɚɚ hɨya gɚ ka wakɨnta dɚɚ ngga tsa dɨggba nɚɚ dɨ suchi tasɚ jawale akɨ rɚgɚn. A nzaa mɨndɚ bɨrɚmɚ ndɨ lɨmo sai ga nzani dɨ zɚkonɚ dɨgɚrɚ dɨsɨo kahala lɨmon nggosgɨye lɨbgɨye rɚgɨye dɨsɨo tsu dɨ nyiu gɨraa dɨ nyiu gɨraa ha mɨnɚgaa ndɨ gɨnachi jangɨchi kaaia hɨmwau aki tsu sɚn ma nda ɓɨzaanu sɨkogu sɚ ma nda huɨanu tegɨyeu suuchi ma su’wa rɚgɨchi ma su’wa ndɨ gɨna chi ni suchi nafgechi kasɚ gaa ka kɨl mu sɚ gaa tasɚhala jawalɚ a kɨrɚgɚn nzan hɨya sɨo hɨya dzɨ dɨ zɚkonɚ makarantau zɚkongɨye dɨgɨmna boda dɨ shin ɓwang gɨi amma dɨsto wasanu gɨmɨn tigɚ ɓwandɨ yɚ akɨrɚgɚn ti monɚ digɨya una ti bagɚba ndama wasanumɨn dɨvɚ sɚni bɨzani lɨwoo hɨm ɓɨzan hɨya kɨtsadɨn dɨggba nɚɚ adɨ stuchi njichi Dɨ zɚkɚnɚ dɨga bii rɚgtye sɚ huɗaa naftagɨchi dɨgɨcha vallita kasɚ gaa tsu ata dɨ suuchi ta mɨ ndɚn nzan hɨcha nafe kɨrɚgɚn hɨella valle kɨrɚgɚn ka sɚ gachi ata dɨ suuchi ti nzan nda ɓarin nggaa ata dɨ sɨuchi ti gɚ sɚ huɗaa muni huɗaa zoko nki muni huɗaa nza a tinza ti nza ka fe ti nza sɚɚ huɗaa nzakɨye fadɚgɚn fɚdɚgɚn ko yami tɚugɨge jegɨye nda ɓarin tasɚ ma tsamaga sɚ huɗaa gɚkɨn tɚ sai hi sɚung to dɨgɨya rɚ ɓarin nda ɓarin nda ɓazanu sɨkɚgu ka sɚ huɗaa gɚkɨtɚ amma taɗa kala mɨndɚ tsuma sɚ huɗaa gɚkɨn amma ahim sɨo sɚtɚtɚɚ dɨgɨya mɨnɚ sɚ huɗaa nzagɨye nda ɓarin sɚn ma monu ti rɚ sɚn ma monu rɚgɨye to achi tɨya sɨi’ dɨgɨ ɓwandɨvɚgu a ɓɨz hɨya mahya sɚunɚngɚn ma gaba ɗaya tiba afi kɨrɚgu dɨn. Tiba mɨnɚ monba ma tiya ste sɚ ni kulaga au nzan ahim jaa ɓarih bwang sɨu ɓarin ɓwang a hɨmwagu tikina re tɨcha nza monkɨn tirɚ amma dɨ sɨo dɨ kula regtye dɨgɨ ndoung wakinta mbu’ya hɨya rɚ sɚ huɗaa tɚɚ hɨya nza sɚ huɗaa tɚɚ hɨya nza sɚ huɗaa nzakɨtɚ hɨya mɨnɚɚ sɚ huɗaa mɨnɚkɨn ma ji nda suu kɨn ma nji nda gɨnach ma nji nda stukɨn ɓwang zakwanachi tsama gɨcha shin ɓwang ndam a dɨsɨo dzamɨn dɨ zɚkonɚ dɨ nyio dɨ nyiu dɨ gɨrɚ dɨsɨo tsu har ndaa mboo sɚ ka ha huɗaa dzɨkɨtɚ ha ndaa rɚ sɚ huɗaa rɚkɨtɚ dɨ sɨo dɨgɨya ba shin bwang monɚmɚnɚ ma gɨraga shi lɨmakɨn atadɨ stuchi tɨchi gɚ stuchi huɗaa a zoko nu ndama gɨraga ahim chaɗ gɨrakɨh tsu to dɨgɨya tsama sɚ mwanamɨn sɨuchi ndama shi lɨmakɨn tɨkɨn nggɨmɚ ayam nggɨmaa ta sɚ monɚkɨn gaa gakin. Lakgɨye dɨgahanɚ kina boye dɨga hanɚ hɨya lakɚ dɨga hatɚ kɨna boye dɨga hatɚ amma achi ndɨ stuchi niye zokongɨye bangiye ha nda rɚ sɚ huɗaa mɨnɚkɨtɚ boyeni ɚlɚgaau gɨnachiu shi vɨdichi dɨggba shiye nɚɚ sai dɨ stuchi ata dɨn tɨdɨ rɚ ayam nahagaa ndɨ gɨrakɨn nɚwa hɨcha laka nɚɚ dɨga hanɚ hɨcha laka tɚɚ dɨga hatɚ hɨcha lakya kɨrtɨkin ka ha mbi in machuma manɚɚ gbɚrɚ dɨg gba sɚ zala nda nggɨlawa waya ndama sɚn shi wuyekɨn nɚɚ mbaga shikɨn ka ɓɚrdɨnkɨn kɨna shi shika fɨɗɚ shi lɨmakɨe sɚh ti ma hɚrih tsɨbgɨchi shi wuyekin amma dɨggba nda akee dɨ hakkile shiye gɨragachi tɚɚ dɨggba tsa sɨuchi ni dɨsto dzachi achi tɨchi stio tɨchi gɨra achi tɨchi sɨo tichi mba tsa ayam tasɚ ayam rachi gɨna kɨtɚ tɨchi mba boidɨ gɨnakɨtɚ dɨgɨkɨna za’a to hi nɚɚ huɗa zokonɚ sɚn nzan hɨya zɚkonɚ ndama gɨraga. To aki tsu sɚ huɗaa mɨnkɨtɚ gɨnachi ku mu tow a sɚɚ huɗaa gɚkɨtɚ boye huɗaa tsama munch boyen ma sai dɨ su'uchi gɨnachiu sai dɨsɨuchi moundu sai dɨ stuchi shi vɨdikɨn sai dɨ stuchi nzakɨn nda barin sai dɨ stuchi muni huɗaa mɨnɚkih muni huɗaa nzakin hɨya nafe kɨrɚgu dɨggba shiye nɚɚ naftagɨch achim sɨo tasɚ awale akɨrɚgɚn ti nzan sai ga nggwa gani nɚɚ gɚu nɚɚ gɚu nɚɚ dɨggba ma huɗaa gɚkɨn yakee ch hɨɗɚ sai dɨ stuchi a zɚkonɚɚ lɚnɚ tiviu ndgiya nzan amna ‘wadɨ ɗɚkukɨh dɨ shi nyetɚti ha nda ban wasanugɨmɨn ka zokonkɨn paau gɨmɨh nzagɨye adɨ fɚtɚ ka zɚkonkɨn ata ga ji dɨsɨo ti gɚ kaba mɨnɚɚ lim mba hɚnkɨh hɨm mba lenɚ tivih sai ga sɨe achitiya sɨo ti zɚkonɚ g amba jagɨya barin ɓwangɚn d ɨgɨya ayi ka dɨgɨya minɚ minɚ minɚ shigɨn na jaau yake ti huɗa. Gani nɚɚ gani nɚɚ saiga tsamani ayam boidɨkinga a ma monu cha wasanu mugi tɨyu ganɚn ata ji ata gaji dɨ sɨo ngga stukɨl ka kɨlsɚ gag a mbay a nzakɨn nda ɓarin a mbaya gɚ gɨna kɨtɚ sɚ gaa tɚɚu r baya mɨnɚɚ mɨndɚ gellenge ka nafe kɨrɚgu achi a nzaa dɨ gɨna chi ndɨ dɚuchi shi dɨ fɨlidɨ shi a lɨmu sai dɨ sɨuchi ata dɨn tɨchi gɚ hɨjangɨye shih a lɨma zdɚɚr dɨrdɨngɨye shiung diga dɨga tɨvi ɓarih ɗɨrgɨye dɨrdɨhgɨye ɚlɚgɨye sɚn dɨgahatɚ shiunɚ mbagɨma monukɨn tɨchigi ngga ko nda nggani. Ndɨda mɨnde cha monu mbomboi shiye tɨchi huɗɚ ɓɨza nugɨchi sɨkɚgu ndɨɗa mɨndɚ cha hɨmwau ndɨɗa mɨndɚ cha cha cha ɓɨzanu sɨkɚgu cha hɨmwau ka sɚ gaa ndɨɗa mɨndɚ cha ɓɨzanu sɨkɚgu ka ɓaza shih nɚɚ dɨ nafta a hɨmwa amma hɨ nɚɚ ndɨ stuchi ndɨɗangɚn fetɚ ma kagɨye fɚtɚn a sɨkɚ lɨmo tɨrɚ shi dɨrɚn bwang ndɨ dangɚn tsu hɨyarɚ bwang hɨchang ndɨ dangɚn tsu hɨyarɚ bwang hɨcha zɨɗuu ndɨɗa fɚtɚ tsuu tɨmɨndɚ dɨrɚ masɚɚ ɗɨrdɨn ggaa nɚɚ amma dɨ sɨo ha nda mɨ nɚɚ mɨndɚ bɨrɚmɚ ka fɨlidɨ shi ndɨ lɨma bɨrɚmɚ nda gɨna chi ka gyaza fɚhdɨ shi ka gyaza sɨuchi tsu ndarɚ sɚɚ huɗaa mɨnɚɚ kɨe akini negha.